ɓa yiro uwe wa'a diya woro sin zun mu a benɛ mu ɓɛ'a nana abe ho ho dan mi sin ho dan mi si <hesitation> dan mi si a wabe farafinna tun we yɛ o han danne ma ni sharbon a bun wabe we sɛra wa diyo wo han yi minna bin to sunuwo mi wee ji a mu yi sii han to muyɛ si oma wee a sɛra diyo to mu a benɛ oma we a sɛ diya nɛ bɛ'a diya nɛ ma be dan wa to o ma vunu han wa'anu na